Nyalomare ni goto timmi na dumbe doa ka nyumma. Wada doa yeta alla doo jokidum nyalomare. Owadi dum ola di nyalomare. Nde no ita mo, doo hola mo karshayana nyalomare mi.